<hesitation> Asan'ny a fangalana angôfo, kopongila zen̈y, an̈apahan̈a angôfo na angôfon'ny tan̈ana na angôfon'ny vity. Ia, ze zen̈y ten̈a ny asan̈any. An̈apahan̈a angôfo, andosoan̈a koa loto tavela mipetrapetraka amin'ny angôfo in̈y zen̈y.